असुअल्ते खह्थुर बुरुल् कोत को बुरुलेले बुहुत् रन। जेनेके रन नोर्मलन् गवर् थ के खेबुरे कि कुए। जे त्य बुरुल् पने धि गद्वे, किसुमे, तेपुर् पने धि गद्वे, किसुमे मेने नोरित् गद्वे, किसुमे मेने पुहुरित् गद्वे। पुहुरित् खह्थुरे केनेगे रे हपेन् दै फुरत् अपिन् जिपो, गेन्जिन् इस्न अपिन् जिपो, तेनेगे धुए। अरु किसुमे मेने के खेबुरे, गमुसपिन् धुल् धुए, ननन् रन रन। तेपुर् करेने गद्वे रन गवर् अन्सल मनुहिनि तेनेगे धुए, अरु किसुमे मेने के धुए रन। जेने दुरक् बुरुल् होमोजर् मनुहुर से बुकोत् मेखेल हन् पिनिले तेनेगे नमिकुल्। करुन् किसुमे खेबुरे कल्सरे तेनेगे, थ केबुरे तेनेगे। कोरि गद्दु धुअ मनु तेनेगे पुहुरित् नमिकुल्। अरु नोर्मलन् सुमिन्गो जितक् बुरुल्, क्यप्लगव, केक्सु त्य्पे पिनिले, किसुमे बुरुल् ए खेबुरे तेनेगे धुए। करुन् किसुमे खेबुरे कोम्फोर्तिभुल् हले सस्मलै, करुन् एदु गने किसुमे खेबुरे, पेक्तिस्वे गने अहे। पेक्तिस्वे गने अहे ले हि होदे सस्मलु लगदु फुक् धुल् गने। नहले सुकुत् पनिदुक् हुम हि होदुर् सुकुत् अक्रितुर् रम है जवरे। सुकुत् दिफेत् दिखवरे गने, हि होदे सस्मलु लगले, केप्तु लगरे जन करत् पनिदुक् हुम हि। अरु तेक्क्सु तु लगले कुक् खत्रु बगने कोम्फोर्तिभुल् हले, हि गने खत्रु बगने तेक्क्सु तु भेबुरे करे।